<hesitation> Australie zany i ohatrohatran'i Inde avao koa culture-ny, ivero ôrientaly ireo mihtsy ma zany mana culture somary mitovitovy, mandala tanindraza, fitiava-tanindraza, <hesitation> de reo koa miteny anglisy avao fa tsy tena hoe mana langue maternelle i, de manahaky an'izay koa zany gnan'Australie. <noise>